E ben, i cangui en famoxi perché... À parte vivan solo che in Australia, penso... E dapeu gh'an quella borsa, o marsupio, donde tëgnan i piccin, me pâ de capî. No son un esperto, no son un biològo, però me pâ che a fonçion a segge quella.